Tang, sɚɗɚ, hya magɚrɚu, hya fuaɗu, hya tufu, hya kwa, hya mɚɗɚfa, hya chisu, hya dla, hya kuma, misikɚrnya kuma, betɚ, batɚ laraza, batɚlara.